Sim taim e kinagu tanga kave iau a te nga nane iau kinda, kinda kinda, a u tete nga bat vevin o tatasik oit na deng kel- la, bu tsingtsing e kinangu tang ko tsange dia. Simi bu ra e kinaung tenga ko tsanga bo sa, iau kong dir soe na dengaria bu sana kain tsentsang e kinaung tang ko tsenga dia. A sim tatar bure i ut a malan di ko varasorai na tur na deria mi tsingtsang tang ko tsanga i ta- u. <noise> Mi kapinots vorvor te u tanga e deri e kinaung va e kinaung ta nga vaasangan se iau mi kuvi lang mi kuvi lang, o teng ko kuvi lang o teng deng ki vetseri se kinaung vasa ang ko kuvi lang vaind, o iau bur o teng. Ko varasoria, a tete poro mi vidadar tete vidar, iau teng ko denga tseri ian se kinaung o teng ko kulia ngan mi kuvi langi, mi vidar o mi utu da Sim taim o teng lili kinda, are bu tsing tsang o teng ko deri e kinaung a teng ko tsana dia. Mi tsinga mi langi, mi vidar, mi ut da, mi goso bu sosopen, wasim ngan bu sipun bu palent o bu sana kapinots gai ta ko ngau nge dia. Kinda oit simi taimdi to te tengo, lengo kinda e kinaung a teng ko keri iau kinda uta, o teng ka ra kulia o teng ko ra tuir o teng ko ra sim taim e ia tete ra tsatsang i ta- u, iau teng ko palo dederia vasa ta tsang vaindi i ta- u, a sim taim u tete dengaria vasa e i a tsanga tsatsang vaindi i tau, malan tete tsur tapiok, tsur vuin kakau, iau bur u tete tsanga ka puk an i gege na va uta te tsutsun varasoria vasa e kinaung ang ko tsur vaind, vasa ang ko tsur vuin vainde, o tsura tapiok, tsura kakau, o teng ko pua pua ian bu tsingtsang e kinaung tang ko tsanga dia. A oiti. Ine oit tete lengo, o te ko vit kalai se kinaung simbu tsingtsang tang ko tsanga akap nga ko tsanga i muring iau ngas ko mo o akap kong vais sorvikine iau, ta ngas keri iau, iau ta ngas mo va ta tsanga ian mi tsingtsang, suri iau ta dengaria a u ta hakiran mi tsanga bur an bu tsingtsang. A palan se geit ni simbu ra ni, palan mi langai ma mi kulau di kap hakiran mi tsanga ian bu tsintsang, a di te ko vitongia di va e dia bu mat di ta ko tsanga ian bu tsintsang e dia di kap ko mo na dengaria ian bu tsingtsang bu kina dis ma bu teme dia di te ko tsanga malan se gai bu tatsik vevin o gai mi langai, bu kina gai di ta ngas vais keri gai na tsanga an bu tsintsang suri e di di te ra tsanga an bu tsintsang, e gai gai te oit mi deng tseria mi sana tsingtsang bu kina gai di ta tsanga, o gai ta ngas mo simi taim e kina gai Tete vak ke mi tsingtsang i aron mi vanua, malan mi tsing langi, mi vidari, mi boso sosopen o mi wasim ngan bu sana kapinots i aron mi vanua, e iau tatsik vevin o ta ngas tuir a uta te dengaria ian bu tsingtsang e kinaung ta tsanga, suri u ta paro, uta tare i kovang, a mi matang ta deng sevaind, va iau bur va oit mi tsang varasoria misana kain tsintsang e kinaugu ta tsanga. A kakauk me iau mi vinais kinda uta na tsatsang sim ta- u. Si vai e kinaugu ta lalro kin ta- u, e kinaugu ta kap pok rivi iau, e kinaugu ta ngas vais ken iau, suri iau tara mo uta deri misana kain tsintsang e i a tsanga i aron mi ta- u, va iau bur u ta deria, a u tete ra deng tseria mi tsinstang e kinaung ta tsanga simi ta- u. A u tete tsang varasoria mi sana tsingtsang e kinaung ta tsanga. A kakauk sim bu madar vour o si bu tatsik. Tam i ta ngas vais keria e natu tamat. O simi taim misana kain tsintsang i ta tsanga i aron mi vanua e natu tamat ta ngas mo na dengaria misana kapinots i ta tsanga va ia ta dengaria, a te hakiran mi tsanga ian mi kapinots. Simi taim i tete deria a te tsanga mi tsintsang i aron mi vanua, e te oit keria, va e ta kin nge ra tsatsang i ta- u, i ta kap vais pok rivia e nat tamat i ta ngas keria va e ia tara tuir a tete ra deria vasa e koi vainde, vasa e tatar vainde, vasa e tara bu kiu vius vainde, i tsoko, i oir, a e tsanga mi tsintsang i aron mi ta- u, e natu tamat ta ngas tuir a tete dengaria bu tsintsang e ta tsanga. Va vevemurr e ia ta oit simi tsanga ian bu tsintsang evoi tete tsang vasangan sen. Ar surai palan bu kin ma bu tam di ko kia bu natu diavevin ma bu natu dia tamat bu mi kulau marmar o mi langai marmar, ar suria mo ngan sim taim i ta vais na tsanga mi tsinstang i kap keri e natu tamat o e natu vevin. Va ta dengaria misana tsinstang evoi e kin ma e tam i ta tsanga, a ia ta deng tseria sevoi, a te tsanga an mi tsingtsang. Ini simi bu taim ni i kap mo bur oit simi deria bu kulau o mi langai di ta por vititiria ka tsingtsang, sivai e ta kap nume ia, e kinau va evoi e vevin o va evoi e ka, e ta kap oit na tsang vititiria ka tsingtsang ar varasuria siko lili kinda i kap ko varasoria e tamau o varasuri e kinau na ra vaisi, va e ta ra mo nge deria, deng vetseria misana kain tsintsang e tamau me kinau du ta tsanga. A iau ko res rovoriu sivunan o nga mo i pikin e kinaung u nga deng tseria bu sana kain tsintsang e kinaung tang ko tsanga i aron mi vanua, a kindi uta, simi tsinstang simi ta- u. A ini u- ko mo. U res rouria sivunan o ko tsanga an bu tsingtsang kakaut mi tsingtsang i aron mi vanua, u tsanga, kindi uta u tsanga on mi tsingtsang, sivunan o teng deng tseri an bu tsingtsang, se kinaungu, e kinangu a nga vasangan an bu tsingtsang a oit teng ko tsang varasoria vasa o nga dengaria e kinaung ma bu mai lengo se iau di tang ko tsang vaind. A e takap oit na babaria ka tsingtsang va eta mo me i b mai lengo, o e kinau o e se ian va e ta deng tseri an se di bu tsingtsang, a te tsang rakot varasori misana i tete nga deng tseria simbu mai mumu ngan o se kinau, o e tamau o e tsiki. Simi visi bur mi lake, e ngai bu tatsik vevin, gai ta ngas mo, i ta tuir e tete deria, simi taim e se vevin lengo. O e kinau o e kisi vevin, sim taim di te visi mi lake, evoi ita ngas mo na deria va vasa di visi mi lake vainde, vasa di visia mi gorgor vainde, se geit, se geit bu vevin i ta ngas dengaria, tuir i tete dengaria vasa e kinau o e kasi vevin o e se vevin lengo an vasa a visia mi lake vainde, o mi gorgor a vasa a te te me kar ro vainde, vasa a te me katsire vainde e ta ngas tuir a e ta te deng tseria, a kakauk simi kulau simi taim bu mai lengo, mi kulau lengo, e tsikiu o e parikau e tubu o e tama ta vais na tar galeu, ita ngas mo itete deria, vasa a tar tomokan mi ai vainde vasa kokolut vainde, a oit sim vato vato sim tara mi galeu <noise> a te taria mi vis taria mi sam, bu tsi tsi ko bu avarat, a vasa a te tara mi vos vainde. A palan bu sua kain vas di ko tara, mi vas mane di ko votanggia ngan mi paka paka tsir. A palan bu vas an bu a se dia, di ko tar pua pua ngan an bu ti ke tike ai. Malan u ta oit na vadondome, mi vos mane di votongia ngan mi paka paka mi paka tsir, gi tar puapua ngan mi paka tsir are e bu kapinots va evoi ka o tatsik vour ne simi ta oit sim tuir nge deria bu mai lengo sevoi di ta tsanga va evoi ta hakiran a veve muir e ta oit ha vaseingan sim bu natu bu tsikiu, o bu sana mai vasa e vito vainde se dia di ta oit na vasangan se dia. A kakauk me se gai mi langai so iau ko res bait tsak simi taim u ta nga lili, o teng nga lili paro vak kavn mi kun, mi asa mi koto tapiok, kore kore mi varange, mi pul ngan mi ted niu, bu sana kain tsingtsang an. O ko res va o nga u hakiran, sivunan u ko mo me bu mai lengo mumu nge dia ma e kinaung a o teng deng tseria ian bu tsingtsang a oit ni u ko tsanga an bu tsingtsang, sivunan u nga mo i piken e kinaung, bu kinaung, bu tubuk vevin, bu tamaung vevin a at teng deng tseria bu tsingtsang i aron mi vanua, a simi ta- u ta ko vais nge tsanga bu sana kain tsingtsang i aron mi ta- u. Au ko res rouvoriu sivunan bu tsingtsang kakauk an iau oit na tsanga, mi keken, mi sa an bu sana kain tsingtsang, u ko res va ung nga paro sikongu lili kind a u te vangangse geit bu mai vour simi taim ni, bu kin bu tam, simi taim e ta vais nge tsanga mi tsingtsang i ta ngas keri e natu o e tubu ta nomei no voi tuir va ta dengaria misana kain tsingtsang evoi e tsanga, e ai a te deng tseria a tete oit na tsanga, siva veve muir e ta kap tut mata mar ngan sivunan a ko vunan se geit bu kin ma bu tam. Si ke geit sa vinais geit takap ko keri bu natu geit suria va geit ta nome geit a geit ta deng tseria bu sara kain tsingtsang va evoi ta tsanga, suria e natu ta deng tseria a ta tsanga malan evoi ta tsanga. A palan se gai bu kina ma bi tam gai ko mon gei bu tatsik geit te vanane ai ngan bu mai lili se dia. A evoi tete mo e tete nane ai mi tatsik e ian a kalai. Mi tsingtsang i aron mi vanu e i ate dengaria a e i ate hakiran e kesen mi tsingtsang i u- ta simi tsingtsang na tsang ta- u e ia tangas hakiran kap kavu e ta mungia ngan mi n'ne tatsik i marar, e ia te nne tatsik a evoi te vais nge ra tsatsang. E su vodon va e i a ngas hakiran mi sa e ra tsanga, akape ta ngas keria va e i tara mo me ino sim kerot o simi ta- u e tara tsatsang inda va ia ta deng tseria, mi sana tsingtsang evoi tsanga a e ia tete oit simi tsatsang varasoria misana sinavai i tsanga. A e te oit sim deria ne simi taim ni Palan mi langai vour, palan mi kulau vour di b ata batan ni bu tsingtsang. Di kapoit sim tsanga ni bu tsingtsang, simi vunan simi lili kinde, de kap ko varasoria bu kin ma bu tam na ra deria misana kain tsingtsang mi kin m ami tam a tsanga. Simi taim mi kin ma mi tam tete vais na tsanga mi tsingtsang, e tatsik vevim, e tatsik tamat tete vais ngan ken lalron. Ta te vais, ta te ra tsanga ian misana kapinots e ia a te lalro ra tsanga, kasen are an suri e ta oit na deri simi taim ni, palan mi langai vour ma mi kulau vour di kap hakiran mi sasa, di kap hakiran tsopo mi kakau, bu madar vour mane di kap hakiran mi tsingtsang, a vunan mi tsingtsang i kap keri e natu va tara tuir a tete deri mi tsingtsang evoi ta tsanga a e ia tete deng varasoria a tete tsang varasoroa Evoi et ko tsang malan. mi kapinots ta bait tsak are i te an simi taim etc tsanga mi tsingtsang e natu ta mat e natu vevin ta ngas tuir e gegeuna na deng tseria mi sana kain tsingtsang an i tsing tsang an i tsanga. a vevemuin va voi tete masai e natu e ko kandere. natu tamat. natu vevin ote oit na tsanga an bu tsingtsang. sivuna bu ngasingas ma bu kapinots kakauk e tam a te nga vasangan sin, a te nga taria sin. ma misa ma bur vodovodon pilan tarave, tete mo be. tete tstsang varasori misa e taman tete nga ian na vasangan sen. A kakuk me gai malan sim langai, e vevin eta kap ba bur oit sim bambaria mi vakou. soir mi boros sosopen, was nge pelet o bu sana kain tsengtsang e geit mi langai get ko tsanga i ta kap ba bur oit simi babar o vodon pukua. sivunan e kinau a t nga vasangan varasoria misena e kinau tete nga vasangan sevoi. simi tsatsang i aron mi vanu, mi ni sinavai simi nane i bu natu, nane ia ko. Misana evoi e tam i tek nga vasengan sen. A te oit simi mo tete tsanga an mi tsentsang a misa ta mabur babar sin, misa ta ba bur babar sin. misa ta ba bur e aro putu tarave, bu kapinots kakauk evoi e tam e teng vasangan sen. A ia mi ka di ate mu, ate suvu ngasingas na tsanga an bu tsingtsang, sivunan bu ngasingas ma bu kapinots kakauk e tam a a te nga vasangan sin, a te nga taria sin, ma misa ma bur vodovodon pilan tarave, tete mo be mo. tete tsatsang varasori misa e taman tete nga ian na vasangan sen. A kakuk me gai malan sim langai. e vevin e ta kap ba bur oit sim bambaria mi vakou, mi soir mi boros sosopen, was nge pelet o bu sana kain tsengtsang e geit mi langai geit ko tsanga. I ta kap ba bur oit simi babar o vasang sevoi. a e tete oit simi mo e tete oit simi mo be mo, e tete tsang vasangan sevoi, simi tsatang i aron mi vanu, mi ni sinavai simi nane i bu natu ia ko inamon. Nga mu tsing tsang sim vambatia mi nginau, na vang vangse geit si ke geit minon, polan kulau vour ma mi langai vour di si ku vadonva ini bu kapinots a malos ini bu kapinots a malos deng varasoria misan e kinau ma e tamadi ta tsanga. a e te tsang.